gny pieces maha tobily gny tobily izy io da tsotra. Voalohany aloha tsy maintsy misy motera hapandeha anazy hampihetsiky anazy gny tobily. Avy teo misy koa gny carosserieny ivelany atiky igny, hiaro anazy tsy ho voan'ny gny raha mety hahavoa anazy, da avy teo misy gny volant, misy gny freins, misy gny embraillage, misy gny vitesse. Regny maha tobily anazy aby regny, misy gny vitres magnodidy aby anazy miaraky mitambatry amy carosserie. Nofa eo aby ze raha rehetra zay, da azo lazaina hoe feno gny fepetra maha tobily gny tobily raiky. Mety misy avao koa gny menaky, sy ny tariny moa zany fa ah regny regny gny tena fototsy maha tobily gny tobily raiky.